Tuu om üts väega tähtsä küsümüs, et kas kallis ja otav vein ommaq samasugudsõq, ja ma vastanuq, ku ma olnuq veini periselt joonuq kunagi.